<noise> Um mu- Um akan di - mungkin dapat dicari Um di pejabat guaman di mana kita Um mesti isi borang dulu Um isi borang Um bagitau apa yang kenapa kita memerlukan peguam Um ki-kita dapat Um cari di pejabat-pejabat guaman lah supaya Um dapat membuka Um fail tindakan begitu.

Um Kalau saya, saya akan suruh orang bersabarlah, ingat balik apa kita punya apa ni apa impian kita, kenapa kita berada di sini supaya kita ingin membahagiakan kita punya keluarga ibu bapa kita jadi Um itu salah satu nasihat yang saya dapat beri kepada kawan-kawan bila durang rindu keluarga mereka dan juga saya akan juga suruh durang Um telefon durang punya mama bapa di kampung ataupun kalau sekarangkan boleh telefon sambil nampak muka Um jadi boleh melepaskan rindu

Um Kalau dulu Um kita bole Um kalau kita bole beli di kedai-kedai lah kedai-kedai yang jual jual itu untuk tambah tambah nilai kredit tapi kalau sekarang boleh guna bank Um on apa ni bank atas talian boleh sudah digunakan Um ataupun di kedai-kedai macam di Speedmart tu boleh juga Um untuk kita kasi isi kredit ditelefon bimbit.

Um Kalau sukan berpasukan ni Um lebih apa lebih kita punya Um pasuk apa ni Um kita punya team pasukan ni lebih erat ataupun kita ada banyak apa ni kita ada banyak Um fikiran Um supaya kita macam mana kita boleh menang beru-berubah-ubah fikiran macam mana kita mau buat strategi untuk menang Um jadi Um pasuk apa ni pasuk berpasukan sukan berpasukan ni lebih seronok daripada individu sebab kita boleh Um sama-sama melakukan strategi.

Salah satu tokoh sejarah yang terkenal Um suda semestinya Um Tun-Tunku Abdul Rahman lah Um sebagai bapa kemerdekaan negara Malaysia yang sudah bantu Um memerdeka-memerdekakan Um Malaysia pada Um sembilan belas lima puluh tujuh Um sebentar lagi akan Um menyambut ulang tahun.

Biasnya kalau Um keluarga-keluarga yang sudah sakit tenat ni memang keluarga-keluarga terdekat lah contohnya macam Um anak-anak ataupun Um saudara-mara yang akan menjaga mereka Um di rumah ataupun di hospital memang Um keluarga terdekatlah Um adik-beradik ataupun anak-anak ataupun cucu-cucu mereka.

Um Melalui Um pemakanan seharian Um makan makanan yang berkhasiat Um makanan yang baik makanan yang bagus macam sayur-sayur Um makan buah Um makan tepat pada masa dan juga kita mesti bersenam macam berlari berlari lari anak Um berjogging itu dapat membantu untuk menjaga kesihatan badan.

Um Setakat ni kalau telefon bimbit saya Um perkhidmatan dia agak baik lah seb Um boleh akses Um macam-macam Um apa macam-macam teknologi macam contoh Um bermesej apa semua Um masi ok Um dapat Um buat kerja juga boleh juga tonton video atau berita apa semua jadi Um perkhidmatan dia Um baik lah.

Um Mungkin hobi Um saya ra- Um saya rasa saya akan lebih tertarik kepada Um membuat kek atau pun Um membuat kek atau pun biskut-biskut sebab Um menarik Um dan Um dapat mengi-dapat Um membantu kreativiti, meningkatkan kreativiti kita. Um Macam mana mau hias kek atau pun macam mana mau buat kek ini, apa bahan-bahan dia begitu

"Um Pawagam Um selalunya ada di bandar-bandar Um bandar-bandar lah bandar contohnya di Kota Kinabalu bandar Um agak besar juga ""screen"" dia Um banyak tempat duduk Um dia punya apa ni ada suara yang kuat Um penyampaian nya juga Um ""best"" Um seronok untuk dilihat. "

"Iya, sebab kalau orang tua ni durang Um lebih Um tidak, tidak mendalami sangat apa itu teknologi. Kalo orang-orang muda ataupun budak-budak kan sekarang durang lebih tau macam mana mau guna ""Facebook"", macam mana mau guna ""YouTube"", macam mana mau guna ""WhatsApp"" Um durang lebih apa ni, durang lebih pandai lah, durang lebih Um lebih kepada teknologi tu berbanding dengan orang yang sudah berumur."

Kalau sekarang ni saya rasa saya mau jadi Um cikgu sebab kalau cikgu ni Um dia salah satunya adalah impian mama bapa saya dorang galakkan saya untuk jadi guru dan Um saya mau jadi guru juga sebab saya terinspirasi daripada guru-guru saya di sekolah Um saya terinspi-terinspirasi dengan cara dorang menyampaikan mengajar murid-murid memberi tunjuk ajar dan isegala macam.

Um Kalau jenis tumbuhan ni macam pokok-pokok, pokok-pokok Mangga, pokok Kelapa, pokok Nenas, Um Rambutan, sebab sekarang musim buah jadi Um itu dan itu ada-ada tertanam di sekitar rumah saya jadi memang selalu saya nampak lah macam pokok Limau, Um pokok Sukun.

Um Kalau tempat suci ni Um memang rumah lah, kalau rumah, rumah kita kan Um sss-kalau rumah kita ni dipanggil syurga kita Um jadi itulah tempat suci Um kami sekeluarga begitu untuk berkumpul untuk sama-sama Um be-ber Um apa ni bersama-sama menyambut apa segala macam Um hari raya, jadi itu memang tempat yang suci lah, itu rumah kami.

Um Mula-mula memang mau mesti pigi klinik ataupun hospital Um tidak kisah Um kerajaan ataupun Um bukan kerajaan swasta bole pigi sana Um dan Um minta cek kesihatan dan bole buat temujanji dengan doktor.

Kalau faedah teknologi ni banyak con salah satunya contohnya kalau macam para pelajar Um budak-budak yang masih belajar ni dorang Um banyak dapat Um me belajar dari sanalah kalau-kalau-kalau risiko ni dia macam Um bahaya kalau macam ada Um apa penipuan online apa segala macam tu salah satu dia punya risiko.

Um Ada contohnya macam kulintangan Um yang selalu kena Um main kan Um contohnya macam kalau ada majlis-majlis Um perkahwinan ada kulintangan kena mainkan kalau ada Um program-program dimainkan Um sebagai sam Um menyambut tetamu keho [um2 apa ni menyambut tetamu VIP begitu kehormat Um dimainkan.

Percutian yang saya suka macam pegi pulau-pulau sebab kita boleh tenangkan fikiran kan, kita boleh tengok laut yang indah, yang tenang, Um kita boleh buat macam-macam aktiviti, Um kita boleh mandi-mandi, Um kita boleh pegi snorkeling apa semua pegi Um dasar laut Um boleh jadi itu salah satu yang saya suka pegi bercuti di pulau-pulau.

AI ni salah satu Um apa salah satu Um program yang boleh membantu Um masyarakat lah untuk macam mana mau bagi idea untuk buat sesuatu boleh membantu juga atau pun Um membantu contohnya kalau budak belajar boleh membantu dorang untuk macam mana dorang selesaikan dorang punya Um kerja kerja rumah Um boleh membantu dalam menge - mengeluarkan lagi idea.

Um Buat masa sekarang saya lebih suka berada di dalam rumah lah seb Um sebab kalau di rumah pun kita boleh macam santai-santai kah kita boleh tengok TV dengan keluarga kita boleh Um meluangkan masa dengan keluarga biarpun kadang-kadang kita Um keluar rumah untuk Um pergi ke satu tempat untuk ada urusan-urusan tertentu tapi Um berada di rumah Um apa ni duduk di rumah ni lagi bagus lah.

Yang saya inginkan untuk anak-anak saya nanti Um supaya diorang ini berjaya dunia akhirat lah tidak kisah dari segi agama kah pendidikan kah atau kerjaya kah Um saya harap dorang dapat berjaya dan juga dorang dapat Um apa ni menghormati ibu-bapa dorang Um ingat jasa jasa ibu-bapa dorang.

Um Saya mau saya ni lebih banyak makan makanan yang Um seperti sayur atau buah-buahan sebab sekarang ni kan banyak makanan-makanan segara jadi mau di elakkan dan mau mengambil lebih banyak makanan makanan berkhasiat contoh-contohnya seperti sayur-sayur, buah-buahan yang banyak nutrisi.

Um Kalau di Malaysia Siti Nurhalizah sebab Dato' Sri Dato' Siti Nurhalizah sebab saya suka dia punya cara dia menyampaikan lagu sangat ayu, sopan dan juga suara dia sedap lagu-lagu dia pun ada yang membawa Um maksud-maksud Um jadi le enak untuk didengar Um siuk untuk didengar.

Um Ya, saya memandu, Um saya boleh memandu Um apa ni motor, motorsikal boleh, saya boleh memandu, Um dan juga kereta pun boleh juga saya pandu Um ya itu dua, dua kereta tu Um dua kenderaan tu saya boleh pandu.